Peewinirɗi kam, ko ɗum wi’ata Firisa kuugal maji kanjum woni, ɗi peewinane njaram, ɗi peewinane ñaaminda, ɗi peewinane fuu wonde huunde nde ngadɗa nder, gam nde wela ñaamugo, ngam neeɓa a naftira nde, ngam to nde wonnoo.